Niasa mafy ianao tato ho ato izay. Misy antony manokana ve? Nitombo ny asa sa manenjika asa tsy vita ianao? Aza misalasala raha misy azoko hanampiana anao. Izaho rahateo somary malaladalaka manko amin'izao fotoana izao.